<hesitation> Kolotsain'i Rosia, isan'ny kolotsain'i Rosia ny didy jadona any amin'ny zareo ah tena mbola manjaka ny didy jadona ary dieny mbola kely ny zaza de tezaina <hesitation> hiainana ao anatin'izany hoe didy jadona izany, fa akotran'izay koa nefany ah, ny isan'ny kolotsainy zareo ah ny fifampitsinjovana eo amin'ny samy olona.